Narekko engka anak-anak eloq maccule hp nawedding ma yareng tapeq deqna weddingngi maetta nasabaq iyaro hp we naulle napengaruhi otakna ananak e